गित संगित त पुरायिन अच्छि लगत हयं । काहरे कि पुरानी गितमे शव्द अच्छे लगत हयं । शव्द एदम <hesitation> रस वाले लगत रहयं तर आजकल पता नाय का हय या हमर <hesitation> समय अनुसार हम समख ना पात हयं कि कैसो हय । आजकाल कि गित पता नाय का कहत हयं का कहत हयं समझमे ना आत हयं । तहि मारे पुरायिन गित पुरायिन संगित पुराने धुन अँ अच्छे लगत हयं ।